aja ña kuu ka´a nteeyo nùù yo´ka ra kuantua nu sini ñua tyi u-m ñaku ntasa ta ta ñaa na kana yo in taa´yo na katye ra sa´ra um ntee na nami kuunu ntíaa nanti ra a´ru sika ntíaa na ra uu-n ika ra ika ra tya´yo a nta nùù na ha´ra ikara kuu sa´a yo kana yo na sí ñaku ka´a ña ntee yoo nùù yo riu-m ta ntia natii ra ha´ra kuaa nu tyinu ntia nantii ka ña katani yo ñaku spejo li ka ra ña´ra ña´ra sinu ntu´va ña nta nùù na ra ika ra kuu kana yo na sii ñaku a spejoli ka ñaa taña kuu kii viti tuka u-n ñaka hua sini´ñu taku a ñá´a a tá´a kuna ta kuu na sika skuela na sika ra ikara iva ña kuaa ntee na nùù na tyi tani kisia ñaa ntatyuna xini na kuaana ra ntyi kuni na ko´o xinina ra ika ra ntee na nùù ña kuu supejo li ka ra ika kuu nu ntee na a kinto vaá xini na a kò´o kinto va´a xini na a a uu-n sio kú´a kuu xixi xinina a isio ití´n kuu xini na ntyi ntyi kuni mii na kuu xinina nakatye ni sa´ra ika kuu nùù tee na nu Kali ka ra ñaa ntee tukuna nta sío´hua tyana ñakuu luu ha xini a naakuu mia tyintiku na xinili na ra i´kara ikakuu nùù ntee na nu ka´a ka´ra ña´ra ika kuu saa na tyaana ña ku ña ka´a ha xini na tyi a´ru kò´o ña kuu ka´a li kunte yo nuu yo ra ñaa´ra ku tyayo´a sii nùù a tyi te´e yo tyayo a hueno kuu tya yo´a nta tyi istayo a sío xii xíxí so kuntia a tyi ko ka´a lika ra tyintentua tyintee tu ña yo tyi ñaka hua ntee yo ntutyinuu yo tee yo te´e yo ntee yo hueno namii kuuni mee kunte yo ra ika kunu kutuvi nteeyo tyi ñaku ntutyinuu yo ra iku kee ña ka´na ña ntakuntee ña nuu yo tyi ña nùù ka´ali ka ika hua ntee yo intyi kaa nuu yo